Mappekko jama-jamang iye makanjaq e ero jama-jamang makanjaq e iyanaritu manyamengngi onroi majjama nappa sikenna gajinna sibawa sussana jama-jamattaq yako deqna manyameng pappeneddingnge majjama ko onrang ajjamangattaq deqna natu namakanjaq isedding majjama okkoro onroangnge yakko masussa jama-jamattaq naceddeqmi duiq asseleqna pada tonitu masussatokiq okko ajjama-jamangattaq nappengngi haruspi siteg- sikken- sininna jama-jamattaq sussana sibawa asseleqna jama-jamattaq ri onrongattaq majjama